هل يمكن أن يكون للفن تأثير سلبي على المجتمع في وقت ما؟ أيوه، يمكن للفن يكون له تأثير سلبي إذا كان يروج لأفكار سلبية أو يزرع العنف أو الفتنة إذا كانت الأعمال الفنية فيها محتوى ضار بتأثر سلبًا على الأجيال القادمة لكن لو كان الفن موجه بشكل إيجابي، بيعزز القيم الجميلة ويساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك